Aedun laikóvela ayan tsul lak omlótsan kan táná harsadónaniya. Aed yáng omhipuatua kan iksámpi hún laipon isé le aed yáng. Aen kím kan hún maná tepo ayan hei omlótsan tsú kan táná harsadóna kan tsúngá tíltsa lautsá omdónaniye hei lakó hei kan tán ápó imózea hei kei nipókan tretsuak duróniya. Hei omlótsan kan táná harsadónaniya kei níkan omdántí tepo anísé. Aen kím ayan hei kan tsúngá ayan omtsúnin kan táná axlógrónaniya kan hún kalnatúr tepo anísé. Kei motúrkan kalhúná tepo anísé le aen kím tí húná tílkan táná axlógróziá ikan txatóraniye.